<hesitation> La lampy raiky zen̈y midika hazavan̈a amy nakà karàha ohatra oe ampoly àby in̈y, lampy de tôrsa àby in̈y, karàha in̈y. Fa- za- azavan̈ana zen̈y kô fa mandeha in̈y misy mandeha amy koran, misy mandeha amy pihan̈a amy tanan̈a amy botòn àby ren̈y, zahavan̈ana raha maiziky.